Sicürament ëntà mangé sano e cerché dë caté dë roba ch'a sìa biologica o almeno cültivà ën 'na manera pi naturale possibile e pöi ëntarìa pa mangé trope schifese cume McDonald u cula roba li përché a fa mal